Io naiyo ja kasamai ja modo ja kaii jio chi este io naiyo uto iní, tee, io tuo inkanaiyo ja nrp saa in ka saio ja maaldoal jii naiyu yuo te este tuo vaia koia naiyo ja chi lint yuu nii saai maiyo jii te este maa koia vai saiyo kasato nii saai maiyo jii te este maa koia naiyo jii in te va pami iní ja saoin saoi jii te tuo inia kanitiaga ja maa kantián ja kaiyo si nou kuu maa te este kee, kue, kue te kii sai ma kantiangoi ja kaa naiyo ja maa kasida koia inka yuaa sua te este yua ka ja tu va´a ka sa´ayo jenayo.